Jirr rayuwara ninigi mwa jaw, gumdae akwa ki’nyae girmwa emdu pindi ko piyaaaku <hesitation> ta’tdumae mak- kulba dubu paalthu gurta sukumba sursim’ra kigir ta sinae ninigi dubu tum tufu ma dubun tuf sir sim paathu kushi tassa paalthu, apanow tasa paalthu, duun su takka yarrow tufu so rayuwa, <hesitation> hali raa kamdi emdu kumaa kwo ninigi <hesitation> saidai ka taambiya sini sauki a gas a gaskia jirkur raayuwa’raa kamdaa’kwa munigaan chimba dinowar emdae dong wazaaa mbara trakwa magarnta gabara gaa simmae, gabara gaa’sikimba shaa’bu gabara gaasukumbaa kare tow kobomur ninigi payduna’duwae sura kugta sukum ba ta tduma dubu palthu aabunang <hesitation> naira miya ninigi muk trakwa kasuku emta nu kana dubu sud wakwa adaa sikinbawae. Kii shinkafa mug’nu kana guda taa guda sukumba shinkafar shaakadae haalthu nthasa palthu emdaa bura dubu footdu soo rayuwa’ra ninigi kamdaa’kwa chimba dunowa. Makana tamwa’kwa gomati kaya wul sura kaa kamdu kuma kwa rayuwan chimba dunow rayuwa raa ninigi kamdaa’kwa chimba dunawa ka taambiya sini saukiyaa laamur wakwa san chimba dunowa amana kug’tra siremmae aa sikambagiwae. Shaabul jhagae shaabul jajae weini jagae miso jagae su kugta ham’nya <hesitation> akin’nyae ninigi mugaa shamda dubu paatha ta tdummae ninigi wallahi dubun tufumaa addaa adaa’tai sukor alak’wae sow kataambiya sini sokiyaa lamur wakwa rayuwara kumura kwan chimba dunowa. Mura kidu taambi ka taam’mbiya sini sokiya lamur kugna mur’yae mwa kuda payda guda killi. Dubu palthu muk’kurtu chandi chin ghudnu kana near pindi shap tra ghuda jedi evira kig hara tuwa gumdu miyaa kall muk- tra kugnu kana guda sa common shayi gudug’shingae dubu ipaathu dubu paalthu maa sadu shaayiwae killae zaamani ra kumura kwa gan halla kumura kwari murta kidu tambi ka taambiyan sini soki gan alamur wokwa mura kwa hatdari nanumur kochin ama duramur ratasiyan fa, sai tambi soki rayuwa adu’tdai woka mura’kwa su ka nasara nu kana danja mura’kwa nunigi daye ka taambiya sini sokia’lamur, amin.